Maq isikligult ütelnüq, et <hesitation> niimuudu kasvusöögist <hesitation> kõrralikku dieeti tetäq omgi umbõlõ keerulinõ. Ja ma arva, et säält niimuudu peris kõikõ kätte saiaq <hesitation> ei olõki peris võimalik. Aga eks sa saat iks <hesitation> valku asõndaq jo egäsugutsidõ kasvõga ja kõikõ muud ka. Piät lihtsält <hesitation> kõvva silmä pääl hoitma.